Misy karazagna sakafo tsaratsara hohanigna manta karazagna salady sy ny voankazo isankarazany. Nefa misy vokadratsiny ka zegny satria sakafo koafa hohanigna manta dia mety misy microbe na karazagna <hesitation> raha tsy manjary hohanigna aminazy ke andrahoagna izy ave afaka hohanigny.